ווען מ'וויל אנקומען ווייט מיט א ציל, דארף מען צומאל יא ווארטן מיט געדולד. ס'קומט נישט אן, סוקסעס קומט נישט אן סתם אזוי מ'דארף ווארטן דערצו וועט עס אנקומען.